Rajawxiik b'la' qaqjiyij jun qamartilan <hesitation> xaqara' jun qaklawux, el k'awox rii' rajawxiik qajiyij che k'o ritza'm wuxu' qajiyij chel tz'alam qast k'or, k'o chiran k'o riwaay wuxu' k'o riwaay kitz'ayab' li klawax wo k'o taj <hesitation> qas otz ko'k b'iik li klawax pil tz'alam xa' kela' qas otz ke'l kaan.